Waaw am na yenn lekk yoo xam ne soo ko lekkee dangay gis dangay gis change sa yaram bi dangay gis change comme dangay am comme am na yooy lekk dafa am vitamin yi, vitamin yu bëri ay vitamin a, vitamin b, vitamin c, comme dafay yokk change sa yaram bi. <noise> Ay maasu ñoom banaana yii maasu ñoom apple maasu ñoom nen ak yàpp nii dangay gis soo ko sooy soo ko dee soo ko bugg di lekk tuuti tuuti ko under two times danga dee gis change sa yaram bi, dangay gis change bu bëri sa yaram bi, parce que comme sa yaram bi day am sa yaram baa ngi fraiche comme nii yaa ngi defar sa wér-gu-yaram bi daal.